இங்கே பல்வேறு இசைக்கருவிகளின் பெயர்கள் தமிழில் வியோலின் கிச்செட்டா பியானோ பெர்சஷன் வீணை தபிளா பந்து கொழுத்தம் ஹர்மோனியம் ஸாக்சோபோன் கான்செர்ட் சங்கீத வாத்தியம் ஹர்ப்ப் ஜாஸ் கீபோர்ட் சிட்டார் மிருதங்கம் தொல்கொபாதம் ஸ்ட்ரிங் வோல்செல் காஸினோ ஸ்டெரியோ துவாரி எஃபோன் ஓபோ பாசா மந்தலா ஷாமிச் துபாகோபரவாடி பாலிகாரா ஃபிளேட் டிரம்பெட் ரேகிஸ் தான்சார்